Kuje ustugo ko daranugo vaeteenga mardum koste didi. Ko mardum koste tati. Bedenaftira be mayon wakati goddo donder dilugo be vaeteenga mako. To oidi o ustadilugo warta orodila sedda sedda, kukuma oidi o daranadum. Se o wata koste mako, hadu omay. Ji vaeteenga mardum koste didi. Bo be jungo o nangata seibida dum watam vaeteenga may ustadogudu kukumadum dara dum achadilugo. Kuje may be koste bedampata hadar vaeteenga mardum koste nay. Havariteenga mardum koste didibu be jungo on goddo nangata bidda gam vaeteenga madara dondila.